Reh wula mood na juxuum pa ajoloom peet peet lo que hat na naam es que hat na chala na k'amaancha a xi'b'al na kapaam na jakaam awiis na naam cha a peinado desde a jolom hasta na naam retirar lo que es la lo que es la xi'b'al la xib'al este rikapaam ri'la cha rikapaam re' rinaan cha la movimiento y na kapaam na juxuum pa' ajoloom bien na wach'aam paam awiis na naam peet lado derecho luego lado izquierdo najuxuum bien pa' ajoloom na naam perjudir lo que es awiismal na juxuum na juxuum bien bien pa' ajoloom na ji'xiim paam ajoloom de lado derecho y luego de lado izquierdo bien bien najuxuum pa' ajoloom la lo que es la xi'b'al rikamaj qahoj porque como ja'ar la xi'b'al janaj qahoj reh qismal porque si tah la xi'b'al tah mood qajuxuum pan qajoloom entonces oontera qismal oontera xi'liik' re' entonces la xi'b'al kamaj qahoj reh wila mood qajuxuum bien bien pan qajoloom.